Kabyë yë mëj, më jue yaj mëdyakanyë o kap yë dun jue, jue yë nëyëk awa'atsap nëkojëy yë, awa'ats na kukubëpjadunt's jedun nayaj pyk kuwëdytëp y ji'im yë myëdë, në ko'o jedun, we'en jedun pën kya awëkyt'studyë ji'im jedun awydëp je'e mëjk a'ax dun nyënëmbyë seguro.